മാമ്സ നി സുരക്ശിതന്ഗ ഏക്വ രോജുല നില്വ। ഛേസയേന്ദഗു കേന്ദ പദ്ധവ്ഥുലനു അനുസരിന്ഛലി। ഫ്രിജ്ലോ നില്വ ഛയേദമ് ഥജ മാമ്സ നി സുന്ന। നുന്ഛി ദേഗ്രീ ഉശ്നുഗ്രുഥു ഫ്രിജ്ലോ ഉന്ഛലി മുത്തോന്। ഛിച്കേന് യേദ ഇഥര മാമ്സമ് ഉഗതി യേദ രോജുല। വന്ദലി ബഗ മൂസി വേസിന ചോന്തൈനേര് യേദ പ്ലസ്തിച്। രപലോ പേത്തലി ലേകുന്തേ മാമ്സമ് വസന ഇഥര। അഹരലകു അന്തുകോവഛു ഫ്രിജ്ലോ <hesitation> നില്വ। ഛയേദമ് മാമ്സ നി ദേഗ്രീ ചേല്ചിയ്ലമു നിലേദ। അന്തകന്തേ തക്കു ഉശ്നുഗ്രുഥു ലോ ഫ്രിജ്ലോ ഛയേദമ്। ഉത്തമമ് മാമ്സ നി ഐര് തിഘ്ത് പച്കിന്ഗ് ഛേസേതേ। നില്ലലു ഥരവദി ഥജഗ ഉന്തുന്ദി നില്വ കലമ്। ഛിച്കേന് നില്ലലു നുന്ഛി സമമ്സരമ് മുത്തോന് നില്ലലു। നുന്ഛിലി നില്ലലു വരകു ഹരഗിന്ഛന മാമ്സമ്। നുന്ഛി നില്ലലു രോയലു നുന്ഛിലി നില്ലലു മനമ്। ഇ ഭീതി നി ഫ്രിജ്ലോ നില്വ ഛയേസുകോവഛു।